די וועג צו קאכן לינזן איז מ'לייגט עס- מ'לייגט א טאפ אויפן פלאם און מ'לאזט די וואסער אויפקאכן. איינמאל די וואסער איז אויפגעקאכט גיסט מען אריין די בונדלעך און מ'לאזט פאר אזויווי צען פופצן מינוט קאכן. נאכדעם לאזט מען עס אזויווי אויף די פלאם אבער אויסגעלאשענערהייט, ס'זאל אזויווי זיך אפקילן און איין מאל ס'פארטיג קען מען עס אפזייען און שוין.